To mɛ dɛ mɛ, nkɔ̄ adɔ agita kɔ̄ nta nnɛ, mɛn za ga nnɛ cɛnɛ muna, isisa nta agita wa, nwala in tagita, nyɛnɛ nta agita wa. Agita aza aga agɔ nsɔ na, agita kakika itsila na. ntri dɔ bɔ ba agita ba nkwankwalɛ dubɔ ko wini ngisi adɔ bɔ itsi bɔ so nkɔ̄ zakaa kɔ̄ inu asɛ tɔ ndara amla, ama kɔ̄ n ri isise <hesitation> nswen kwalɛ, li nwala n ta agita, nyɛnɛ nta agita, ko wini ipɛrɛ isi agita dubɔ kɔ̄ nta na, nɔ jɛ kɔ̄ ɔ ni ribli mɛ <hesitation> n tɔn-tɔn-tɔn-tɔn wa, zaa inu inuma na, nkɔ̄ yaka kɔ̄ nta agita na yaka mɛ tana kɔ̄ ndara mla wa za kɔ̄ yɛ kpɛ nɔnɔ, kɔ̄ pɛ kɔ̄ nyɛ ta agita na. Ama nkɔ̄ nini ribli nyɛ kɔ̄ pɛ kɔ̄nyɛ ata agita wa kow ipɛrɛ isi nta agita nsilolo ga ki na nwoo.